<hesitation> Hagnigny mandraigny, ara-pahasalamagna mbô malakilaky fagnagnaovagna agnajy e, <hesitation> ôhatra zô hoe, m- mivanga mofo, <hesitation> mi- mihinan dite. Dite mafanafagna igny zao ilaign'ny vatagna be kôf mandreigny, de ampiagna <hesitation> fruit hely izy de mety tsara.